أحسن كتاب قريته مؤخرا هو كتاب كافكا لي فيه أشهر الكتابات لي كتبهم. ننصح الناس يقراوه لأنه أسلوب كافكا مختلف على قاع الكتاب لخرين لي قريت ليهم و يديك لعالم ما جا حقيقة ما جا خيال.